E jan shumë, mua më përqen shum të ngrënit shtu simplici, per esempiu brumë të bardha, përqen burë prier e sprier te digani, më përqen çë mënd të thom, pizza margherita, shurbise shtu.